هلا رفيجي، أخبارك؟ شلونك؟ تعال شوف، أبي أعطيك نصيحة لوجه الله: لا تكثر من الأكل اللي فيه سكريات، ترى والله مدمرة للجسم، وتسوي للإنسان كسول-كسل وخمول كبير وايد، ما يقدر يتحرك. دايما خلي عندك نظام صحي غذائي، وخل عندك توازن في الأكل وفي المشروبات وما إلى ذلك. لا تكثر من السكريات، الله يجزاك خير.